<hesitation> Mety maro karazagny fomba ahavotr'ôlô, <noise> ahatafavoaka-velono satrià zao vôalohany misy karazagna kakazo reny kôfa tônga agnaty rano miempo zey izy, dia iny zao anisany hanavotr'olo, dia misy kaoh ôhatry zao bouillet na zerikanina; reigny koa agnisany kôfa tonga agnaty rano izy miempo koa dia anisany mahatondra ôlô koa regny, de misy koa ôhatry zao misy lakana maventy mahita, laka-misy mahazo lakana maventy de mandeha mitety ôlô aby reny tsiraikiraiky mande malaky ôlô, reny zao mety fômba ahavotra ôlô aby reo agnaty rano ndre <noise> ho tafavoaka velogno.